Stylo ndraiky karazagna raha ampiasaigny anoratagna de matetiky mpianatra na olo miasa buro regny mampiasa izy de misy takony izy misy lôhany ndraiky vodiny de amy lôhany akeo misy raha marangitry hely de misy tsignainy agnaty de agnatin'ny tsinainy misy le encre anoratagna miboaka avy amy lôha ary de masôratra le sôratra tiagna soratana.